أفضل كتاب جريته مؤخرا كتاب <hesitation> أستمتع بحياتك لمحمد العريفي، طبعا أرشحه لغيرى أرشحه بقوه بقوه جدا جدا يعنى، بيتكلم عن العلاقات الإنسانية كيف أتعامل مع الناس كيف أتعامل مع الشخص اللي أحبه كيف أتعامل مع الشخص اللى أكرهه، كيف أتعامل مع اللى الغثه اللى هو يسأل مثلا أسأله ما إلها داعى توظفت ما توظفت تزوجت ما تزوجت كيف ترد عليه بدون ما تخرجه وبدون ما تورط نفسك.